ياه انا عندى تلات ساعات قبل معاد القطر بتاعى, فا ممكن كدا افكر ان انا فى محل كان جنب <hesitation> محطة القطر كنت عايزة اشوفه! وبعدين هقعد على كافيه شوية و <hesitation> ,وهعمل شوية شغل واشرب قهوة هيكون معد القطر جيه